Yes we have like ley sunny weather when ley sun really shining then sometime we can say friendly weather when ley sun na shining ley rain na falling but a just like that cool way and then we having windy weather ley weather sometime you find more breeze blowing either from ley ocean side or from ley land and then we have ley stormy weather we have ley storm can be heavy la everybody can go in side and we have ley rainny weather whereply rain falling for ley whole day.